Antika antikate, nikaxana nu yuté teñono iin yu, yuni nakena damana, ni nandute xhin yaxhi te daketena ndaketena damana atika, xakuii comina té ihó nrute nguena tu iin lavadero, teño naketena damana xhi ndana ndana nama, ndakena iin li cloro nakena nruté té niunku xanaketena dama jun.